Ije o koo je tu ọla ọma i gaa wẹ unwalu n. ọhọ nẹhẹ ọma, ng jama lọọ he, ng lẹ ọhọ onwune ọma he, ng ka ẹgẹ dooduma na nu ipu lẹ, a lọọ ma, a gee le pii. Because anu hum ọtu fiyẹ ọhọ nẹ e ge lẹ anọ tọ n maa a. Ng lọọ he, ng ga boobu boobu, ng gaa lẹ ikpọhọ kum bẹ ẹyẹẹyi chẹẹ ng kwu ọ i hayi ajẹ. Ng lẹ epu bẹ chee, ng kwu ọ i hayi ajẹ. Ng nyẹ, ẹbẹ num la a, ng gaa lẹ ọla gwo ẹẹ, ng lẹ ẹbẹ nẹhi a na. Ng lẹ ẹbẹ a na, ng kwu ọ i kpo tu ipu nu, ng kwu ọ i chọla. Ng lẹ ọma tu ọ ligii, lẹ umangi tu ọ ligii, ng kwu ọọ i chọla gbogbogboogbo ga ẹjila nẹ ng lọọ he ọhọ no gaa lọfu oole gẹn mẹẹ chẹẹ ng kwu enkpọ i tọ. Ng kwu enkpọ i tọ ẹẹ, ng gboo gba akọkọ tọ. Aiklinyi n baa mla okpehe ẹẹ ng gbọọ kpọọ tọ. Eko duu num gboo kpọọ tọ liya ẹẹ, ng nyẹ i lẹ ebenyi adu, ng lọọ nanaana, ng lọọ nwla ng kwu piya tọ. Chẹẹ ng kwu odee i kla ọọ. O le wu paala ẹẹ, ng ke kwu ọwu a i nwla nma anu. Ng lẹ umangi nwla, ng ke kwọọ i tọ. Ohigbu ọdi ka, abọ um lẹ ọma tọ gbọbu a, ọdanka o le je tọ iyen, na kwu umangi i tọ, ọma gee je hẹ ọọ. Ng ke lọọ nwla lẹ abọ yọọ tu okonu je ka umangi gee nwune anu aman ka o nwune anun oo, umangi gee jẹ mla anu. Adanka o je mla anu nyọ yẹẹ. Ọda n ka nya, ng ge lẹ ẹgbla otuta tu ipu ikpọha a duu o. Ng lẹ ẹgbla otuta wu mla akọkọ, ng ge le tu ipu ọhọ a duu. Ẹẹ o ke je je je, ohigbu ọdin ka ọhọ, o dee jen o lọhi noo. Ọhọ o gwu ọla faala, faala liya ge ya oche, o kaa ge chẹ lẹ ayipẹ nwune ge ya ẹdọ ọdee liya a. So, o ke le je ọla ẹẹ, ng ma ka o ke ga ẹji nẹ alọ gee fiyẹ ọọ gla ẹẹ, ng kwu ikpọhọ a u, ng kwu piya tọ. Ng kwu ikpọhọ i piya tọ. Ikpọhọ a ke je wa ẹgee liya, ohigbu ọdi ka o kwu je gaaga, o ge je odee lẹ iyen ma. Ng kwu ọọ i piya tọ. Ng ke lẹ epu ogo a na kwu piya tọ. Ng kwu ọwu i kla ọọ ẹẹ, o le wu igbee, wu igbẹpa, ng kwu ọọ i hayi ajẹ. Because ọhọ i he gbọbu lẹ ọnan. Ọna duu nẹ a lẹ, ọna gbọbu na le ge ọhọ a a, o ge chẹ lẹ ọhọ a lọnyẹ, o kaa i je ọlan. Ng lẹ ọhọ a he, ng ke kwu hayi ajẹ ẹẹ chẹẹ ng wa i tutu gbọọ tu aglihẹ ku ọna klọdọọ. Eko nẹ o ke wẹ ọna ihi num dọka oole mla anu ẹchi ọma a, ng nyọ i lẹ ihi je nma inu ẹga nẹ alọ ge kpo ihi tu a. Ng lẹ ọọ nmẹyi, ng le che nma anu noo gee jẹ alọ mla ayipẹ a gla ohigbu ọdi ka, eko duuma nẹ alọ gee ya odre a, ng ge ya ge hile ohigbu ẹgẹẹ nẹ ọchẹ ge lẹ ugbọga eko doodu aman ka a lẹ ọchẹ duu wa gaa yẹ, ii, ẹmiyẹ i nmo um yọ an, a ke je lẹ ọọ, o ke le.ẹgọma nẹ e ka odre too ya ukpẹ okonu ọchẹn ẹgọ doodu no koo nga naana. Alọ no i hẹhọ a, alọ i lẹ ẹla wu ọma noo. Alọ no i achẹ noo i la nma oolihi a, a ge <hesitation> o too ya nwunen ma. Chẹẹ ng ke lẹ ihi a che ẹẹ, ng ke lẹ ihi pẹ. Ng lẹ ọọ pẹ kpla, ng lẹ ọọ yila, ng lẹ ọọ na, ng kwu kpo tu ẹhi. Ng kwu kpo tu ẹhi ọma, ng ke nyẹ. Ng lẹ ọla hẹ, ng kwu ọọ i che ọọ, ng lẹ enkpọ tọ. Ng kwu ọọ i gwo. Ng kwu ọma i ya kpla ẹẹ chẹẹ, ng gaa kwu apu nu num pẹ a, ng lẹ ọọ gwu ẹẹ ng nyọi kwu piya bonu. Ng kwu apu nu i piya bonu, ng ke gaa yajẹ. Ng lẹ abọ kum na. Ng lẹ iyum gwotu mẹẹnẹ because ọdanka a i tutu ku odre ooya ẹẹ, ii, ya ẹẹnya, ya ẹẹnya, ya ẹẹnya mẹẹnẹ, ga ọnu ọka, ng ga ọnu ọka ẹẹnya, ng ga ọha a, a kwu ọtu kuwọ i nmota gbeko na kwu ya ẹẹ nẹ a i gboo nyọ ẹga nẹ a i nyọ gla aman ka ọda na chika ooya gla a. Chẹẹ, ng ke, o chọla bọọ yẹẹ, ng lọọ ma, o je wa ẹdọ egee kpọ ng kaa lẹ enkpọ gbọọ ọtu. Ọma no i jabọ ooliyiye an. Ng lẹ enkpọ gbọọ ọtu yẹẹ nẹ o ke kwu je a, ng nyọ i lẹ ọji na. Ng lẹ ọji na, kwu entu kunu i na ẹ, ng kwu hayi. Ami a ng jee wu ọna gla noo because abọ um yila ipu igbee a, ng wu ọna glan. Ng gaa num eko num yila ipu, ọyi a i ke yọn. So, o ge chẹ lum ge ya odee o baa bọọ, ọda ogbẹnyi ẹgọman. Ng wu ọna glan. Chẹẹ ng ke lẹ ada ọbum higwu, o ke ga. O ke lẹ ọna a wu. O ke lẹ ọna a wu ẹẹ, o nyẹ gwọta ẹẹ a, ng ke wa, ng ke wa i gbọọ ẹkum kpọ. Ng lẹ ogo kpo ba ajẹ. Ogo nẹ alọ chika oole boobu ọma a, ng lẹ ọọ kpo ba ajẹ. Ukula num chika ooche ọ tọ igbihiajẹ, ng ke kwu hayi ajẹ. Ẹẹnẹ alọ gee le boobu a, ng lẹ ọọ che ẹẹ. Ng ke kwu ohile i kwu ma. Ng ke kwu kpo tu ukula. Ng kwu ọọ i kpo tu ukula kwu ọwu i gwu ọ kwu che icho. Ẹẹ num ke kla ba ajẹ a, ng kwu ọwu nu i kpo che ọọ, kwu ọọ i kpo che icho kpọ. Chẹẹ ng gaa le da ada-ọbum ka oowa mẹẹn, eko ku odre le ya na ẹẹn. Eko nẹ o ke le boobu ọma gla, o ke ga, ng gbọọ ooje lẹ ọọ. Eko nẹ o ke le boobu ọma glan, nẹ o ka ẹgẹẹ nẹ anọọ wu ọna lẹ a, owu ọ che anọọ ọtu o ng ka o ke tọ. Oliya, alọ ke bi e le gbeyi nu mẹẹnẹ. chẹẹ, ami mla ẹkunu, alọ ke gboo le. Gbọbu ku alọ i le, alọ lẹ ọkọ gba. Ọwọicho koo wẹ ahinya ku eko ẹẹnẹ o ya lẹ alọ a, ọwọicho koo wẹ ahinya ohigbu ku odre ẹẹ nẹ o je lẹ alọ ipu ku awa nya a. Chẹẹ alọ ke gboo le. Alọ lẹ odre ku alọ le ipu ẹbọ, ipu ojilima, ipu ihọtu. Alọ kwu ogo i kpo, alọ kwu bi ga ukichini because a lẹ odre le boobu liya, o too na ogon ma, alọkemaogo a ta. Ẹjẹnjinu mẹ ẹẹ, chẹẹ ọchọọchi alọ ke gboo na ọọ. Chẹẹ eko nẹ ada-ọbum ke mlẹnyọ nẹ eko o ọhọ num ka nya, o họọ ọtu ibi oon. O hija anu noo. Ẹnẹnẹ ọhọ kunu yọ bọọ fiyẹ duu a. So, eko dooduma o ge chẹ gam ge he ọhọ a chọha chọha ipu aladi. Ekohi, ng ge he bu igbẹta a, ekohi ng ge he bu igbẹnẹ a. <hesitation> because, ẹgẹẹ nẹ o he ọọ ọtu a, anu num ge ya a. Chẹẹ ng ke le kpo ge lẹ ọọ, chẹẹ o ke ka ẹdọ ọhọ nẹ umama ku anọọ o ge he lẹ anọọ eko nẹ ọọ yeyi a, ẹgọma nẹ ami ọ ge he lẹ anọọ yọ a. Chẹẹ, alọ ke i taọwọicho ahinya, alọ ge gwede, alọ ge hẹhẹ. So ẹjila ọma yọ bọọ a. Afta, alọ ke kwu odre i le kpla a, alọ ke wa i ba, alọ ke wa ke gboo hija yẹẹ, nẹ odre a ke dee wla tu alọ iye, ọnyọọnyẹ ke gbọọ oonyẹ ga ẹga noo he ọọ ọtu. Ayipẹnẹnchẹ, eko nẹ e ke lẹ asayimẹnti, e ke kwu asayimẹnti ku uwa i kpo. E gboo ya, aman ka e kwu ọkpa ku uwa i kpo, e gboo je. E ke ba abọọ ẹẹ chẹẹ ami a ng ke ka oo tọ, alọ ga ẹga. <hesitation> Ng ke gboo nyẹ. Ng ke nyẹ kum. Ng ke kla abọọ yẹẹ. eko nẹ ọwọicho ke bi ọla wa mẹẹnẹ. Ọla i yọ abọhinu ng ge je ọọla la jaa gba oje-igwo. <hesitation> oje-igwo chẹẹ ng le yẹ. Oje igwo ku otu ẹẹ chẹẹ alọ kwu gwu. Ẹchi nẹ ọla i ke yọn, alọ ke ta ọwọicho ahinya. Alọ ke ba jaa gba oje igwo duu. Bọt ẹchi noo le piya ẹchi nẹ e lẹ oojila doodu ya ọwẹ ọlẹ alọ, alọ ge ba ẹchẹ jaa gba oje igwẹpa, alọ i ge ga inu ẹga o je ọọla lan ma, alọ ge ba gboji ajẹ. Chẹẹ eko duu nẹ alọ le ba gba oje igwẹpa, ekohi liya, nẹ alọ le ta ọlẹ ẹẹ, ẹnẹnẹ ohi a ge lọnọ tu alọ kpẹẹm. Ẹjẹnji iye ku alọ kpẹẹm, ẹjẹ ge jẹ ọnyọọnyẹ ku alọ. Ohi a ge lọnọ tum ohigbu aglihẹ oota. Je ẹẹnya gam, je ẹẹnya gam. Ng gaa la ẹẹnya, ng gaa la ọha. Alọ ge tu aglihẹ ligbo ajẹ a, alọ kwu heyi liya, ẹjẹ kwu jẹ ọnyọọnyẹ. Achẹ ohi kaa wa i yajẹ liya gboo gwa eje ẹẹ, e gboo gwa eje ọma, e ge chẹ i nyẹ fiya gẹ noo. Eko nẹ a chika oogwu a, eje yọi bi uwa nyọ, e tutu oogwu ẹn. E ke a bi wa kpọ. Ohigbu ọdi, ọdanka e je ije gawọn, a ke nyẹn. Ẹjẹ i ke jẹ uwa kee ke nyẹn, a ke nyẹ gwu uwa ta glan ma, alọ gee ba liya. Ekohi oje igwẹpa, ekohi oje ee. Chẹẹ, e kwu pẹ nyẹ ẹẹ alọ ke nyẹ. Chẹẹ eko duu nẹ alọ ke nyẹ liya a, alọ ke kwu pẹ tu inu ẹ, kaa i ka ẹẹnya, kaa i ka ọha eko le yẹ ẹẹ. Chẹẹ, e kwu heyi ọchọọchi ẹẹ, a gaa heyi ọma, o lẹbẹẹka e bi ukpakwu aman ka igbọchi lẹ uwọ iye wu wuu wu a. A le wiki numgbẹẹ. Chẹẹ, ooheyi ojooji liya ẹẹ, ẹjẹ, eyi ya uwọ kaa nyanbẹn ma a. Uklọ nẹ a ge ya ge nyambẹ ge takpla, ẹjẹ le jẹ uwọ liya ẹẹ, chẹẹ a kaa gbẹla oonyambẹ ya gẹn. Chẹẹ, o ge chẹ lẹ ẹjẹ ohi ge jẹ ọchẹ. Abọ uklọ a ke le piya opii a uklọ ọlẹ abọhiyuwọ o le piya opii a, ẹgẹẹ nẹ alọ ba ipọlẹ nya a. <hesitation> Abọ o ke che uwọ a ke je lẹ ọchẹ ọha glan ma, a ke gwuta, gwuta, gwuta, gwuta nẹ, ọtu ke he uwọ nẹ a ma ka ẹjẹ ọọ jẹ anọọ ibi oo ekohi, a nyambẹ ọma, ekohi oje ahanẹ. Abọ ami a ge ya lẹ a. Ẹchi nẹ ẹjẹ le jẹ um liya, oje ahanẹ wẹ onyambẹ kum nma inu a. Eko num lẹ ayipẹ a tutu nẹ, e le pẹ ta inọkpa, ng kaa gaa piya gwuta. Ng gwuta ọma, ekohi ọla ọma kwu um jaa oje ahanẹ, ng nyẹ ẹẹ, num i gaa kẹla odre inu ọlẹ klọdọọ a, ẹẹ ku am na ili, ẹẹ ku am ga ushọpu. So, abọ ẹchi ohi ge lẹ a. O chẹ lẹ ẹchi koo i jẹ um uklọn. Abọ ada-ọlum a lẹ a. O yọi ta ẹhọ boobu, o gaa alẹ nma ẹhọ, boobu o gboo ya ọha. O ga alẹ, o gboo ya ẹẹnya. Ekohi, ẹjẹ no koo i jẹ ọ a, o ga alẹ, o ma i gwuta ẹẹ, aman ka oje ẹhili o gaa gwuta inu ẹẹ, o gaa heyi gẹn jaa gba oje ẹhọ. O nyambẹ gaa nmo inchile ẹẹ chẹẹ, o ka anọọ lẹ iyọla nya gbo gboji ajẹ. Ẹjẹ nẹ ẹjẹ fiyẹ ọfu a, chẹẹ ng koo wẹ unma. Alọ ke kwu ọọ i yẹhẹ ke kwu ẹbọ kunu i je lẹ iyinu, ke kwu ahinya i ta ọwọicho. Alọ ke kwu pẹ nyẹ. Alọ ke gbẹla ọda nẹ alọ gee ya. Ẹku ẹchi ọma koo i lọnyẹ kpọ. Adanka a yọi gwuta mla ẹjẹ liya piyoo, aman ka a yajẹ liya piyoo, ọnyẹ gee je lẹ uwọ? Ayipẹ i gaa jọkpa noo. Awọ abọhiyuwọ, oole ke i lọnọ a, alọ i nya chidaa ku alọ ke lẹ ẹchi ku ichẹ lẹ. Alọ gee yọi nya chidaa ku alọ le ẹchi eyinya eyinya nẹ ọwọicho i je lẹ alọ ipu ẹchi nya a. O ya ku alọ lọọ lẹ pii. O chẹ lẹ ẹjẹ jẹ, ẹjẹ i jẹ noo, alọ i mọ ta glan. Ohigbu ọdi, ọwọicho je ukpafu a lẹ alọ. Ọdanka a lọ i gwuta ipu ochen, abọ eyi duu yọi nya a, alọ chika ooyọ i nya chidaa. So, o chẹ lẹ eko duuma nẹ eyi ge nya a, ọtu ge he ami a. Ekoduu nẹ eyi nya a, ọtu ge he um. Ọda noo ya nẹ um ge dọka oche oodum n ma, yọ abọọ a. Ọdanka ng gboo doche, ng ge lẹ ẹbọn. Ọda num chika ooya, ng ge ya glan. Ẹẹ num yọi da ooche num gee nyanbẹ gla kpla kpla kum ya odee kam yẹhẹ ku ọtu koo hum. Oche lum kwu bajẹ, o gaa chẹ gam yan. Ọma ya nẹ um ge dọka oche oodum n ma. Oche ge je unwalu gam nẹhi. Ọda duu koo gaa gbọọ boobu, o koo wẹ ẹyita ancha, ng gboo fiili agana ancha boobu, ng gboo ma ka ehee, ehee, ng gaa kwu iyim bajẹ gẹn, ng gee dọka ẹchi oogwa num gee je ẹbọ lẹ, num gee je ta kpaa, num gee nyambẹ, num gee dọka ọha kpọ chẹẹ kum yọi lẹ eeye ku ipu ọtu a. Ohigbọdi ka eeye ku ipu ọtu a, anu chẹgba fiyẹ a. Ọda doodu nẹ a i ya nẹ a lẹ eeyen ma, o lọhi noo. Ọda doodu ku ipu ẹchi nẹ ami a ge ya a, o ge lẹ um ọnyẹ nẹhi. Ọda doodu num ge ya ẹchi a, o ge lum ọnyẹ nẹhi. Eko num lẹ ohinma ya, ng kla ajẹ, ng ka ami ya ẹẹnya yọọ? Ng lẹ ohinma ya, ng ka ami ya ẹẹnya yọọ? Ekohi ng ka ehee, eko nya ke i yẹ ẹẹ. Oje ẹmla ya ẹẹma? Oje ẹpa le gla ẹẹ. Ẹẹnya gaa gwum ẹẹ. Ng nyambẹ kpa, ng gboo ya ọha, ng nyambẹ kpa, ng gboo ya ọha. Ng nyambẹ kpa, ng gboo ya ẹẹnya. So, ng ge mọsti i ya ọda dooduma, num gee mit ọpu ẹchi kahinii, ẹchi nya i glan ẹyi tan. Ka ng le nmota kum lẹ ẹẹnya ya ipu ẹchi nya pii a. O lẹ um ọtu biya. Oliya, ng ge ya ee ng ge ya ọha. Ng ge ya ẹẹnya, ng ge ya ọha. Ng ge nyẹ ẹgiyi umama kum. Ami mla umama kum, alọ ge kọka, ng ge yẹhẹ. Alọ ge ya iyalọ wẹ, wẹ, wẹ. Ng nma abọọ ekohi, ng kaa nyẹ le ta ẹgiyi umama kum nẹhi. Ami mla anu, alọ ge ba, bikọọs, umama kum nẹhi yeyi kpọ ẹ. Alọ ge ya iyalọ ẹla ẹhẹ. Alọ ge kọka, alọ ge je abọ lẹ iyalọ, ge kwu iyalọ ba ọtu. Ng ke nma abọọ, abọ adam i yeyi gẹn ma. Ọlẹ adam a le ligbo lẹ ẹga nẹ ami a ke yọ a, ng ge ga abọọn. Ojooji ekohi, ng ke kwu ọda obahọ i nmajẹ, ng ke lẹ uwa kọọlu. Abaa ke yọ lẹ? Ooyọ ku aa ichẹ bẹ? Alọ mla ayipẹ ọlum, alọ heyi ẹbọ. Ẹẹ, ng po ọkọ aan ma, ng po ofu aan ma, num ka ng lẹ ofu ku aa po a. Chẹẹ, ng ke ya iyalọ ge yẹhẹ liya. Ohigbu ọdin ka, a ka anọọ kla eko duu ge chọnu, aman ka ẹchi ichẹ nya ọtu ọọ i he anọọ noo. A baa higbu nẹ a ke ka ẹchi ku ichẹ ọtu i hum noo bọọ a. Eblii kwu po ẹẹ, inancha kwu po ẹẹ, ẹchi ọma, a ge mọsti ya ode pii nẹ ẹchi ọma i gaa lẹ uwọ ọnyẹn. So, ami a, ng mọọ kahinii, eko doodu nẹ ami a heyi a, ọlẹ alọ e dọọ ka ọtu ọ i ge wu um n. Ng ke da alẹchẹ ka ọtu i gaa wu um glan, ohigbu ọdi ka ọwọicho noo ya um a, o ya um wa ẹchẹ kum wa i wọtun ma, ọtu i gaa wu um gla eko dooduman. Ng koo kla chii, num ma ọda doodu koo yan naana, ng kaa lẹ abọ hẹ iyum kpa nmajẹ, ng kaa um lẹ ẹhẹ yẹ. Achẹ noo baa mu a, e kaa le okpehe he obobo. Ọtu kaa wa i he ẹjẹẹji aa. So, o chẹ lẹ ẹchi doodu nẹ eyi nya a, ng yọi lẹ eeye ku ọtu gbẹẹ. Eyi doodu noo nya a, ng yọi lẹ eeye ku ọtu gbẹẹ. Ohigbu ọdi ka ubayibu abọhinu ka kahinii, oobọbi, oolọhi, ipu ku aya duuma nẹ alọ ọọ ma iyalọ a, alọ ọọ ta anọọ ahinya. So ipu aya doodu num ma iyim a, o wẹ eeye gam. Ipu aklo dooduma, ọkọka dooduma num ma iyim ma, o wẹ eeye gam. Ng ta ọwọicho ahinya ka, o wẹ oochẹ kunun nẹ, ng gee ma iyim ẹgẹẹnya noo. So, ẹchi dooduma i wẹ ijema tum ọtu jejee ẹn. Ẹchi dooduma i wẹ ijema tum ọtu jejee ẹn. O wẹ eeye gam gbẹẹ. O wẹ eeye gam. O wẹ ka ng ke ma len ichẹ noo, ọwọicho i ya ọọ gam liya jejee ẹn. Ng yọi ma eko dooduma yọi le, yọi chaba. Ng yọi lẹ abọ kum ya ọọ. Ii, ichẹ, ng ma unayira igwon fa, ii, ichẹ ng ma unayira ofun fa. Ọnyẹ gee je gam a? Ọma i liyan. Ng mọsti i lẹ abọ ya ee, ya ọha. So, ng ta ọwọicho ahinya ohigbu ẹchi ọma noo ya gam a.